Kà raha vokadratsin’ny hanigny hoanigny manta zao, ôhatra hegna zay fôgno le resaka amin’i zaigny e,hegna zao ôhatra kô tsy masaka tsara be, ndrindra ôhatra izy avy atogno igny, mampamisy viky mampamisy vi-, sady mamparary zaigny e. tsy de nôrmaly zaigny. <hesitation> Viky tegna <hesitation> mampa-misy azy.